Loam na hitu kan saizoan loam na tisangu sangu maa, kan nu le paan kainitan tilbin lesa kuna loam na te kan loam prae na, loam na te pau pachane na pau loam na hiri, kan dil turaniya, kan masamagani hiti saak loam na, kan loam turaniya, kan nu le paan hiti saak kan tana tisa ka lekha zil na turaniya, ipo na min thuna kan lekha zil na turaniya, kan omdante phui ratta kan omphi na turaniya, ipo ni boka hiti saak loam na, te pau ratta kan omphi na turaniya, pa chaniya na tan phui na kan dil turaniya, le loam na tisangu loam na, phui ratta kan omphi na, kan omdante hidangu lam thaniya turaniya, loam na kan dil turaniya, kan tisa nda zil na paunise, le kan thung lam paung na paunise, ani te pau hita ratta kan omphi na turaniya, tan phui na kan dil turaniya. Ni loam tsuan tsu vehi, loam na kan ni loam tsuan tsu kaini mi longsya kan nito loa, phel na kan ni loa, ratta kan om loa, miswa longsyan kan omonga, katiyangi tsu thaloa, kapan kan omdante hidangu lam min, ratta kan kal kong kong tikle kong traa, kan kal thina turaniya, katiyangi na tan phui na kan dil turaniya, ni loam tsuan hiti saak kan om loam, ratta kan om loam, loam na kan mu loa, min malso om na kan ni loa, kan tano har same me turaniya.